Ngame ondi hole oku talelapo omahala ga yoolokathana. sho sheeta ngeyi ndi kale ndi hole oku landula. Ngame ando okwali ongame mwene tandi vulu oku iluka edhina uuna tashiya koku talelapo. ngame andola otandi uluku namulandu molwaashoka ondi hole oku landula unene ngaa aantu mbono taya talelepo. Onda talelapo omahala ogendji mo namibia mu. onda talelapo ombaye. Okwali nduuvite nawa molwaashoka onda monamo efuta. ndyono lina omeya omambulawu. uunshitwe uuwanawa ngiini. Onda talelapo wo owambo yetu. mowambo onda talelapo omikunda dhiya dhili ngaashi okankolo. omikunda omintele. ohandi uvu nawa noonkondo molwaashoka komikunda hoko ndishi oku- okundji okuna iihwa. ngaashi nee ethimbo ndina iihwana ya ziza nawa. etoyi ko. okuuwanawa nawa. Opo nee mono kutya namibia oshilongo oshaanawa. Ngame otandiya mo windheok mu. moshilandopangelo. okuza ngaa mo tsumeb moka. oh nxo aae ite hala ohandi kala ashike nda hala ngeno ondjila ayihe onda tala ashike koondundu Uunshitwe uuwanawa maan. oondundu. dhimwe kadhi thike pamwe. oondundu odhina omiti. owu weteke uundjima. tashiti omahala ngoka haga uvithandje nawa nayi. Ngame otandiya po- ko rundu. ko rundu ko kavango hwii. oh esiku ndaya ko rundu. esiku limwe ihaandi li dhimbwa. Elalakano lyandje okuya ko rundu oku ka tala omulonga gwa kavango. ngono handi uvu ashike tagu popiwa. Ogwa shangwa nomomambo ndishi. onda kala nee ndina ondjuulukwe yoku gu mona. Sho nee ndayi ko rundu. ngame ote falwa nee komulonga ngo gwa kavango. oh! Oshinima oshaanawa. omeya omeya omeya. okanima okafupi shili ngele weka tala. okafupi. maara omeya omale mo omwa nika oshiponga onda mono mo nee oshinima tashi ende. nani ongandu. oh tashiti konyala momahala nga nda- nda talelapo. onda onda nyanyukithilwe unene oku mona oongandu momeya. tayi etako omutse. oshinima oshaanawa kwali. Onda talelapo wo onamutuni. yili metosha. moshitopolwa shetu ngaa sha oshikoto mono. mo namibia yetu muno. omuuwanawa. Okwali twaya momahala ngaashi omahala. omuna etungo limwe eleleleka mu kwali tamu kondjelwa ethimbo